Nanaovako sakafo telo miainga amin'ny zavamaniry telo de ôhatra hoe andeha anao ro za de agnana foagna alaiko ôhatra hoe petsay de agnano agnano entrée ndraika za de ataoko soflera de rehefa andeha agnano desera ndraiky za de malaka voankazo ôhatra hoe manga, akondro masaka de ampy telo izy miainga amy zava- zava-maniry.